ଆପନୋଂ ଆଜେ ଚୁପ ରହେ ସମତେ ବଂଧୋ। ହମ ଔର ଆନୁ ମାନ ହୈଂ କ୍ଯେ ପଲଲା। ଚିନ୍ତାର ହୈ ଜୈସେ ଆପନୋଂ ମାନ କଭୀ ଶେସ। <hesitation> କେଛୀ ଚିକୀ ବଂଧୋ। <hesitation> ପ୍ରଭୁଦର ନହୀଂ ହୈ ତେହେ। ଦେନୋଂ ଗୁଡୀ କାମାଂତ୍ର ବଡତୀ ହୈ। ଜିଯୋଂ ଟାଲେକ।